Payandepopa saupa sau, saupa juri, saupa siu, saupa ova, saupa pandepo, saupa irundi, saupa mbuapi, saupa mokoi, saupa mopeti, saupa, juripa, siupa, ovapa